لو خيروني أن انا اختار أن أكون فنان كوميدي او رقاصه ف هختار أن انا اكون فنان كوميدي لان دايما بحب اقعد مع الناس الي دمها خفيفه ودايما بتضحكنا وكمان بحب الممثلين الكوميديين المشهورين زي محمد هنيدي دايما بحب اتفرج علي كل أفلامه ومسلسلاته ف لو كنت فنان كوميدي انا كنت متأكدة أن اخدت الفنان محمد هنيدي مثلي الاعلي